Mpanyimfo ka asɛm bi dɛ nyimpa ne tsirm' yɛ sum. Ne dɛm ntsi sɛ mowɔ biribi a ɔma mutum hu nyimpa ne tsirmu a nkyɛ mɛpɛ. Ɔno bɔboa me ma beebi a anaa obi a onnyi dɛ edzi bɛn no nndzi mmbɛn no na obi a n'akoma mu da hɔ a ɔpɛ ɔboa wo no atwe abɛn dɛm nkorɔfo n' na megye dzi dɛ ɔno bɛma w'abrabɔ esi wo yie.